<noise> jadi teman dekat yang sa punya itu ada dep nama martina tapi kita dua beda tempat rantau tong dua beda tempat rantau trus yang kedua kalo disini ada kak paskah kak mega trus tambah deng melisa juga itu yang tong dekat trus kalo misalkan martina nih menurut sa kaya kita dua nih konek kalo misalkan kaya cerita begitu walaupun tong jarang komunikasi tapi tong benar benar konek begitu secara emosi begitu tong bisa saling mengerti kaya nyambung juga walaupun su tra cerita lama tapi kalo kak paskah kak mega melisa ini karna kitong sama sama dekat trus kaya di kitong punya ini juga benar benar dong yang ada dan dong yang tolong sa begitu pas apa pas sa butuh sesuatu mau mendadak ataupun tidak bahkan sap pu crita yang tra penting atau penting itu dong mau untuk mendengarkan itu yang menurut sa macam sa punya kluarga disini juga rasa aman itu ada disini juga itu karna dorang juga trus kalo misalkan macam tong pergi sama sama atau kemana begitu pastinya yang sa pikirkan duluan tuh atau mau ajak teman teman begitu kalo tra mau sendiri pasti pastinya dorang jadi sa pu opsi pergi sama sama begitu <noise> mungkin hal hal sederhana yang macam bikin apa <hesitation> macam bikin tong dekat bikin tong pu hubungan jadi <noise> apa jadi kuat itu kaya sekedar kitong masak sama sama trus kaya sharing sharing apa yang hari ini kitong dapat atau bahkan mungkin tentang tuhan atau bahkan mungkin tentang apa masalah keluarga yang sama sama bangun kitong pu ini lagi diri sama sama ba kuatkan kita yang ada di rantau jadi <hesitation> kalo tempat tempat yang tong sering pergi itu kaya mungkin sesederhana tong pergi ke rumah makan sama sama atau bahkan duduk duduk di depan kampus tra jelas itu menurut sa apa <hesitation> su bikin kitong dan dekat skali jadi kaya kalo ditanya sering jalan sama sama atau makan sama sama ini kaka dong sudah nih <laughs> tong sama sama <laughs> sama sama kaya macam apa <hesitation> bahkan tong susah pun tra cerita tong dong bisa tau begitu dong bisa rasa begitu jadi kalo mo di bilang kontak batin juga tapi tra tau <hesitation> kontak batin tapi tidak tau tapi kaya perasaan dekat itu kaya punya sahabat keluarga paling paling paling tuh kaya keluarga begitu itu dengan kak paskah kak mega sama melisa <noise> kalo tempat yang sa pernah pergi dengan kak paskah itu itu sukomakmur trus kita juga kayanya pernah pergi ke pante sama sama <noise> kalo sukomakmur nih tempat kaya tempat sayur sayur begitu yang menurut sa de pemandangan benar benar adem indah walaupun kaya macam apa dong ini walaupun dong pu jalan itu kaya benar benar terjal skali tapi kaya pemandangan yang tong dapat itu macam benar benar terbayarkan begitu jadi tong tra tong tra rasa cape tapi pas dapat dong pu pe dong pu tong pu pemandangan itu kaya benar benar ras puas trus kaya benar benar rasa itu <noise> apa <hesitation> healing yang tong mau ada disana begitu jadi itu tempat yang tong pernah pergi dan kalo pante itu tong pernah pergi rame rame sih jadi dengan kak mega dengan kak paskah juga tong pergi mandi mandi disana yang jadi kaya waktu untuk kitong sama sama cerita tertawa tertawa begitu tong bisa <noise> kasih maksudnya kitong luangkan waktu disana begitu benar benar untuk kita punya ini sendiri begitu <noise>